kegunaan sapu, yo pacak pacak kito lah guno in sapu tu kayak mano, yo kebanyak an orang jugo sudah lah lah tau kan, lah tau kek mano caro makek sapu tu, yo kek biaso nyo yang untuk nyapu tu letak kan lah di lantai kan, lah di letak di lantai lah kito sapu lah apo yang perlu kito sapu, kayak kotoran kotoran, debu segalo segalo macam nyo itu kan biak rumah ko bersih dak ado kotor lagi dari debu segalo macam, <hesitation> orang orang awam lah pasti lah tau caro nyapu kayak mano, dak perlu lah di ajarin.